Na fotocamera bunë mbzonjë të bush ritratet, na ë na digitali ke delle funzionalità më shumë <hesitation> sa të kesh anki determinati preset o determinati <hesitation> thomi ‘shtu shurbise çë të ndihjën të bush ritrate më mirë.